ए एगो ऐसा सवाल होवे जॉन पर लोग बहुत समय ले विचार करत। रहीन कुछ लोगान के मानना हैवे की पूरा निस्वार्थ होकर। काम करना संभव नई होते। काबर कि हर काम के पीछे कोनो न कोनो कारण जरूर होते। चाहे ओ खुशी होके चाहे संतोष होके चाहे कोनो और भावना लेकिन निस्वार्थ। के स्वार्थ के भाव नई होते एकर मतलब हैवे की कोनो काम करे। के पीछे अपन स्वार्थ नई रखना ए दूसरे के भलाई के लिए काम करना। भी होते बिना कोनो निजी लेब के उम्मीद नहीं करे ले चाही।